Aloa se son diventou un can cattio comme un leu armeno spero che ghe daggo di mòrsci pe fâghe capî che son cattio coscì se levan d'inti pê. Pe fâghe capî anche che son mi i strinzo i denti e no mòllo l'òsso coscì capiscen che son zeneise riso ræo, strenzo i denti e parlo ciæo. Se no capiscen ancon che son mi ghe ô devo dî.